In Iran pe quello che ne sò fa ciutòsto cado, ò comonque gh'é o deserto, donca no deve ceuve guæi. Do resto, gh'é anche de zöne donde se scia, ô sò perché primma da guæra aivo pensou d'anâghe, e donca deve fâ ciù freido.